<hesitation> Misy vatosoa reto misy par kolera: misy menamena, misy maitsomaitso; avy eo koa misy safira regny, émeraude, diamant, vôlafôtsy, vôlamena.